Ny kultura agnisan'ny mba mampiavaky ny Rsia zany, matetiky zare tià resaka dihy ballet zany le dihy miaraka regny aveo koa Rusia matetiky ndrekindreky tia didy jadony zay amy fiaignana matetiky mzgnavakava ary koa matetiky magnintsy be zany any Rusia, zay zany.